Εν θα ελάλουν ότι έσ̆ει κάποιον ρούχον που μου αρέσκει ιδιαίτερα να το φορώ. Μιαν φοράν θθυμούμαι εφόρουν μιαν φανέλλαν που μου άρεσκεν πάρα πολλά, σε σημείον που στο τέλος έλυσεν κυριολεκτικά τζ̆' αναγκάστηκα να την πετάξω. Κατά τα άλλα εν ασχολούμαι πολλά με ρούχα, εν είμαι άνθρωπος της μόδας.

"Ουου, πάρα πολλούς! Την Δέσπων, τον Αντώνην, την Άντρην, την Μαριάνναν... Επαίζαμεν κάθε μέρα μαζίν. Αθθυμούμαι στην γειτονιάν μου στην Παλλουρκώτισσαν είσ̆εν κάτι σκαλιά στον δρόμον, που τους έβαλεν ο δήμος στο ενδιάμεσον έναν κάντζ̆ελλον - ήταν βαμμένα τζ̆ίτρινον χρώμαν, αν αθθυμούμαι καλά. Τούτον το κάντζ̆ελλον ήταν ιδιόμορφον τζ̆ι εμπορούσες να φκεις πάνω, να βάλεις το έναν πόιν δεξιά, το άλλον πόιν αριστερά, να κάτσεις πάνω τζ̆αι να τζ̆υλήσεις. Εκαταφατσελλωθήκαμεν πολλές φορές, αλλά ήταν πολλά ωραία. Ούλλα τα κοπελλούθκια της γειτονιάς εμαζευκούμασταν τζ̆ειαμαί. Επέρασα πριν κανέναν χρόνον να το δω τζ̆αι να θθυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια. Εσκέφτουμουν ότι, αν καταφέρω να ξαναπάω, ήταν να κάτσω πάνω, όπως τον παλιόν τζ̆αιρόν, τζ̆αι να τζ̆υλήσω. Τελικά απογοητεύτηκα. Αφήκαν το τζ̆αι άγιωσεν. Τωρά που είπα την λέξην ""άγιωσεν"", εθθυμήθηκα μιαν φοράν που ήμουν στα Λίτολ τζ̆ι εμπήκεν μέσα ένας ηλικιωμένος κύριος, τζ̆ι ερώτησεν την ταμίαν ""έσ̆εις σπρέι για το άγιος;"", τζ̆αι η ταμίας ήταν Ελληνίδα, τζ̆αι εν ήξερεν τι της λαλεί ο άνθρωπος. Εν έπρεπεν τούτοι οι πωλητές τουλάχιστον να ξέρουν λλία κυπριακά; Νομίζω έφυα που το θέμαν."

Ριάλλια... Δύσκολα έρκουνται, εύκολα εξαφανίζονται. Γεννικά, αν τζ̆αι εν είμαι ππίσσης, έκοψα τον εαυτόν μου τον τελευταίον τζ̆αιρόν να κάμμει διάφορες τσιγκουνιές. Προσπαθώ να κόψω τα περιττά έξοδα. Για παραπάνω οικονομίαν, κάμνω τζ̆αι ανακύκλωσην. Δαμαί στην Αθήναν υπάρχει έναν σύστημαν, που παίρνεις τα πλαστικά τζ̆αι τα μεταλλικά κουθκιά τζ̆αι ανακυκλώννεις τα, τζ̆αι διούν σου έναν ανταποδοτικόν κουπόνιν. Για κάθε κομμάτιν που ανακυκλώννεις, πιάννεις τρία σεντ. Εγιώ μαζεύκω ούλλα τα ανακυκλώσιμα που την δουλειάν τζ̆αι παίρνω τα στο μηχάνημαν. Φκάλλω δεκαπέντε με είκοσι ευρώ κάθε εφτομάδαν. Το άλλον που κάμνω, έσ̆ει να κάμει με το φαΐν: μαειρέφκω τζ̆αι τρώω για τες επόμενες θκυο-τρεις μέρες το ίδιον φαΐν. Έτσι, εν γλιτώννω μόνον ριάλλια, αλλά τζ̆αι χρόνον.

"Επειδή είμαι μόνος μου, τα οικονομικά μου εν' πολλά απλά. Πληρώννω ούλλους τους λοαρκασμούς, τ͘ζ̆αι τελειώννει η κουβέντα. Παρεπιπτόντως, πιστε΄ύκω ότι η ερώτηση εννά 'ταν πιο κυπριακή αν ερωτούσετε: ""έσσω σας ίνταλος κανονίζετε τα οικονομικά σας;""."

Εδουλεύκαν ούλλοι, τζ̆' ο παπάς μου τζ̆' η μάμμα μου. Ο παπάς μου μάλιστα έκαμνεν πάντα θκυο δουλειές, τζ̆ι ακόμα δουλεύκει, αν τζ̆αι θεωρητικά εφκήκεν στην σύνταξην. Εδούλευκα τζ̆ι εγώ σε διάφορες δουλειές που μιτσής, αλλά ήταν για να φκάλω τα ππόκετ μάνι μου. Φυσικά εδιούσαν μου τζ̆αι οι δικοί μου.

Εκάμναμεν τα κλασσικά για να μεν πούμεν ότι εν τα εκάμαμεν, αλλά εν ήμασταν τζ̆αι πολλά των γιορτών. Μετά τα δέκα, ούτε δώρα κάτω που το χριστουγεννιάτικον δέντρον είσ̆εν, ούτε τίποτε. Στο μεταξύν, η αρφή μου που εν' πιο μιτσ̆ιά έκλαιεν τζ̆αι ήθελεν δώρα μερικές φορές, έτσι εγοράζαν κάτι τζ̆ι αφήνναν το δίπλα που την καρκόλαν της, για να τα έβρει την άλλην μέραν. Γεννικά οι γιορτές εν μου πολλοαρέσκουν.

Εν αθθυμούμαι, αλλά μιαν χρονιάν πριν πολλά πολλά χρόνια, τα σ̆ιόνια στο Τρόοδος εφτάσαν τα τρία μέτρα τζ̆αι απαγορεύκετουν για θκυο μήνες περίπου να πάεις με το αυτοκίνητον. Κατά τα άλλα εν αθθυμο΄υμαι να εσ̆ιόνιζεν παραπάνω, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος, γιατί εν παρακολουθώ τον τζ̆αιρόν στην Κύπρον.

Το πράμαν που πεθυμώ παραπάνω που ούλλα εν' το πόσον άνεννοιας ήμουν τζ̆αι το πόσον απλή ήταν η ζωή.

Τσουγκρούμεν αφκά τζ̆αι πάμεν τζ̆αι πιάννουμεν το άγιον φως τζ̆αι μετά πάμεν τζ̆αι τρώμεν αφκολέμονην.

Εεεμ... ακούω ούλλα τα είδη μουσικής, εν έσ̆ει έναν συγκεκριμένον, που να μου αρέσκει παραπάνω.

Εεε... εν ήταν τόση πολλή η κρυάδα, ε, άφκαμεν την ηλεκτρικήν την σόπαν τζ̆ι εφορούσαμεν σακκάκια.

Τις παραπάνω ονομαστικές γιορτές απλά εκαλιούσαμεν την γιαγιάν μου, τον θείον μου τζ̆αι την θείαν μου, τζ̆αι επίνναμεν έναν καφέν. Το πολλύν πολλύν να τους ετζ̆ερνούσαμεν τζ̆αι κανέναν βραδινόν.

Ο σ̆ειμώνας, επειδή... ε, φορούμεν ζ̆ακέττες τζ̆αι σακκάκια, τζ̆αι το καλοτζ̆αίριν, εν' λλίον, πολλή πυρά στην Κύπρον.

[Σού]ππερμαρκετ, πάω θκυο φορές την εφτομάδαν, άτε τρεις.

Ε, βασικά έσ̆ει έναν παιχνίδιν που μ' αρέσκει, που ονομάζεται Λαβύρινθος. Βασικά εν' έναν ταμπλό, που 'σ̆ει κάτι σκεδιούθκια πάνω, τζ̆αι μοιράζεστε ούλλοι κάρτες, τζ̆αι με την σειράν πρέπει να μετακινείτε... τες γραμμές τζ̆αι τες στήλες του πίνακα, του... ταμπλό, για να μπόρεις να πάεις στα σκεδιούθκια, λάικ, λαβύρινθος.

Τα πιο σημαντικά είδη δημόσιων υπηρεσιών πιστε΄υκω ότι εν' τζ̆είνα που ασχολούνται με την πληροφορικήν επειδή η Κύπρος εν' λλίον πίσω τζ̆αι χρειάζεται λλίον εκσυγχρονισμόν.

Ε, να μπόρει να τους παρέχει εεε στέγην, φαΐν τζ̆αι ρούχα, τζ̆αι να τους διά τζ̆αι την δυνατότηταν να έβρουν κάποιου είδους δουλειάν.

Ε τζ̆' οι θκυο μου οι γονιοί εν' σπουδασμένοι τζ̆αι δουλεύκουν.

Η αλήθκεια εν ότι μιαν φοράν επήα σε κάποιον σπίτιν που τους γείτονες μου, όταν ήμουν μιτσής, τζ̆αι είχαν με τζ̆εράσει σάντουιτς̆ τζ̆αι χυμόν.

Η αλήθκεια εν' ότι συλλέγω ό,τι μου δόξει, άμαν μου κινήσει το ενδιαφέρον.

Ε, τον τζ̆αιρόν μου, είχασιν ποτούντα χρηματοκιβώτια, ε, τωρά εν ι-ξέρω ίνταμπου κάμνουσιν, λογικά εν' μες στα κκοππιούτερ.

Ε, πρέπει να... ακούουν τον κόσμον, επειδή τούτον εν' το κλειδίν στο να εν' ο κόσμος χαρούμενος.

Μπόρουν οι γονιοί να επικοινωνούν με το σχολείον άμαν έσ̆ει τίποτε που εν καταλάβει το μωρόν να μεν πρέπει να το πάρουν ιδιαίτερα, αλλά να παρέχει το σχολείον κάποιου είδους βοήθημαν για το μωρό.

Σίουρα η Κ΄υπρος χρειάζεται κάποιον άλλον είδος οδικής κυκλοφορίας εχτός που τα λεωφορεία. Επειδή anyway τα λεωφορεία έντζ̆ε τηρούν τες ώρες τους, τζ̆αι θέλεις τζ̆αι έναν πρακτικόν τρόπον να μπόρεις να κινείσαι μεταξ΄υν των επαρχιών.

Ή πάμεν κάτω Λευκωσίαν, ή πούποτε δαμαί γυρόν, ή... σπίτιν ο ένας του άλλου.

Ατομικά, επειδή εν μου άρεσκεν να χάννω τζ̆αι άμαν εχάνναμεν σαν ομάδα έφταια πάντα τους άλλους.

"Έχω μια κότσ̆ινην ζακέτταν που εγόρασα που ""θριφτ στορ"". Αρέσκει μου πολλά να την φορώ."

Επήαιννα που ήμουν πιο μιτσής με το σχολείον, αλλά τωρά εταμάτησα να πηαίννω.

Εννά 'θελα να ήμουν κάποιου είδους πουλλίν.

Έντζ̆ε παίζουμεν παραδοσιακά παιχνίθκια στην κοινότηταν μου. Μόνον σακκουλοδρομίες, ώς τζ̆ειαμαί.

Εε.. νομίζω πως εν έχουμεν...

Ούτε η μάνα μου ούτε η γιαγιά μου. Έννεν' πολλά καλές στο μαείρεμμαν, οπότε απλά επιάνναμεν, εεε... γλυκά που τον Ζορπάν.

Έχω... θκυο κάττους, που... εν' ελεύθεροι, μεινίσκουν έξω, τζ̆αι μες στο σπίτιν έχουμεν έναν χάμστερ τζ̆αι... μιαν χελώναν.

Εν' ωραίον το περπάτημαν. Έσ̆ει χάζιν να... φακκάς γυρούς τζ̆αι να θωρείς γυρόν-γυρόν.

Χρειάζουνται, διότι διούν τους την δυνατότηταν να δουν έναν περίπου, εεε, τι εμάθασιν, τζ̆αι να έχουν τζ̆αι μιαν ιδέαν οι γονιοί του πώς τα πάει το κοπελλούιν τους.

Αρέσκει μου το μπάσκετ εεε τζ̆αι το βόλεϊ.

Που 'μασταν μιτσ̆ιοί με τον κολλητόν μου εφωνάζαμεν ο ΄ενας τον άλλον ππεζεβέγκην τζ̆αι χερχελέν.

Κάμνουμεν τραπέζιν τα Χριστούγεννα, κάμνουμεν τραπέζιν την Παραμονήν, τζ̆αι κάμνουμεν τζ̆ι έναν τραπέζιν, εεε... την πρώτην του χρόνου, επειδή... εν' η γιορτή του παππού μου.

Έχω έναν αδερφόν.

Ε, νναι. Τζ̆αι ειδικά πιστεύκω, τωρά που είμαστε στο είκοσι 'κοσπέντε, αν έσ̆ει ανθρώπους που πιστεύκουν ότι εν υπάρχει ζωή έξω που τον πλανήτην μας, ε, εν' λλίον ηλίθιον.

Είσ̆εν μου... γοράσει η μάμμα μου... εεε... ππλέι στέισ̆ον τέσσερα, μόλις εφκήκεν, για τα... Χριστούγεννα.

Παραδοσιακούς χορούς ή μουσικήν που μόνα τους όι, αλλά απέναντι που σπίτιν μου έχουμεν έναν πάρκον που κάμνουσιν την Καθαράν Δευτέραν τζ̆αι βάλλουν τζ̆αι μουσικήν τζ̆αι χορεύκουσιν τζ̆ιολας.

Εννά 'θελα να πάω διακοπές εις την Πολωνίαν τον σ̆ειμώναν, επειδή κάμνει σ̆ιόνιν. Στην Κ΄υπρον το σ̆ιόνιν που κάμνει εν' περιπαίξιμον.